हाय, तेका आम्ही पाखे असे म्हणतात। पाखे चडशे पर्च शिकर करतात जितून तेह आपल्य शिकर्याक पायत आणि ऐकत राहतात। तेन्ची पाखा देवाण अशी तयार केली असत जितून उठण आणि देवतानो तेंचो कायत आवाज येण, या हितुन तेंका शिकर करताना खुप आदर पडता।